Otlar va zebralarni farqiga keladigan bo'lsak buning birinchi farqi otlar honakilashtirilgan va inson tomonidan foydalaniladigan jonzodlar turiga kiradi. Lekin zebralar yovvoyi jonzodlar turiga kirib ular hali ham yovvoyi tabiatda yashashadi. Va yana bitta farqi zebralar rangi oq qora rangi orqali judayam dunyoga mashhur va zebralarning yana bitta farqli tomoni ular afrikada yashashadi.